Pulgaq ommaq üteq väega hüäq as'aq. A või-ollaq es tahtnuq ma naidõga egä päiv süvväq, selle et mul om tunnõ, et kahvliga lihtsalt määnestki kardohkat torgata ja hindäle suuhtõ pista om lihtsamb, kui tuud pulkõgaq üles nõstma naadaq.